Ghada ta ghale in palɗ kiraka dala ti hal ki hida naghabah b haɗyu tsinbi na h bah. Hidabi da vudarut kwara hiɗa nuvuda digal da ghub yuve da dalin da hab yuwa to do ngogdaghin ghir hiɓa yuwa tihu ka thira digit ka vigane yenina fitsa thirne ka mɓuf ti hutil sare ka juma nagh yuwe ka ɗah ka babug ghaya ɗa sabida ɗa tungar ka ghab yuwa ti thirna digit sa kida hamba nghir humba yenka yen ina go lub ka dik tighale nga na ɓala hida tsinbi naba hi da tsinbi, tsa udaha nahba ti kidanaf kidabi tuda digal da huɓ yunighaha sai hutil budahin yuwa da jhuman daghin hutil yuwa k a ɓadaghe ka ɗoha tirhe vit kava haɗvi tsine kuma vake ngiɗdine tihbaha ka nigha nbiyo uda daghan ba tiha nighan biyo, kuma nga giɗa tu dulbiyo, kuma vake bughav dine tinba ud daghan ghan nigha nigha biya da na gha nigha tsiha a kabal an nighaha nigha naba hidabi tsa zik tsa zila tab dak tighate tsekin nah baha hida tsektseke naha hi da terabi, ngo de ɓala khida tsin tabka tigah ibi yen kwarud kwane ghida tighale nila inda ɗaha ghuɓghuɓo. To wur ngig yagheyaghe, yaghegaghe hida ghirsare amma hida ghirsare zik hida sare nighaha da daghenda da, da jila da ghumbghe to ɗhana hanuf fuke tife to kada boga viya tsiha da viya viyaka niha da tikgwa baha kalaha zik ya gharghwe aubiya ya ya masa kalafa tighale hada duha zik ya dule ta ghubghena bi ya a vikha tit tifa vaneke niha to tsaba vaka da didinal hingbi guɗ tsine sawal divine to yaghe yaghe ngig tuf ta ugune to ksakulɓe mbitsaghire hire zik hida ghir sare amma mɓitsa ghe ghere da gilgin digite hiɗgane vana to da sahin tuhula ahba da tsa vake da tsabuga vanaka digen tsabaka kwaran kwara tsa bugan vanaka bini mbitsa ghire ghira hutsadal ti hiya mbine ghirsarma hi do wur ngig belengo, belengwa nah baha hida biyo a vekha banighaka biniha tse thin ɗiyo di tiho kuma da bi belengwa tan baha ka viga belengwa bi, belengwa nighaha tsa zik ma mas buzak ɗi ya buzaka biya viztubiya a mbghaf feyo nigha nigha tsiha a kabal nigha ha nigha kuma da nighahina ngaba nga hwaya hayabiya an hwaya tiyafa to da ngadi gid ndika kar masara mbuga au biya gu pa aubiya kur vaha kada thiva thiva iya tah baha ka viga a belengwa biyo. To ngig haya dik tighal jule itare mant iɓal bitarmugha biyo amane in fike itar dig haya bud kina bub ngig, ngig yaha ka bube zikke in ngiɗa fuke itare wur ngig ngig wan nan ngig eh ghwats ghwats big kam ngig zavira zavira tsa ghir sare dihbud ka viganbi sabida ghir sare ɗi thige an ɗiya taghal thiye nga ɗiɗiya tab ka diku ud bo da li ghuvilla, in man ghuvilla ndigal tighal biya tih bahaka ngun adu thi zabura ndikenbi tsa zika tulula nga ɗiya digit tubuɗbi sedada da fighale aubiya nigjan diya masa aubiya ya gharghe aubiya masa ndik tinikani ka da da kashe ka digan zara ndikena wura zaura ta vinda ngig vinda tsugune vinda nah baha wahayabi tihba ka viganbi hida ghirsare, amma ina an hafa da ghijhifahar ti whaya avela ha da viya vanaka niha tihba haka viganbiya ndigal duwa kas ghargwa duyodiya ina kwanid gunna nah baha wha ga tsinbi, amma vida da gharhamae hiɗa zila vind da ghirsare vigavigama da ghida bin bi tihbaha biyo. Yahyah tsugune tsa ghida ghighvarse tsek-tseka hutilen bara ghin ghaya suk suk nitsi n nin ba ghayak ghida kada bug ghida ghirha tihda ghida ka viganbi ka whayan anti bka ye dik taghal yena a kwargako, ngig arvere ro arvere kasan shik ka dik tighale tihabaha kidanufbi nahbaha jhidatsinbi ɗuk yahaya dak tighal hiɗ hiɗikana da sa itar da huɓ yawa wura ar varan kiɗa kiɗau gig ya lakave ya lukuve da nigha itar yaha wurka dik tighale ina ɓalaghida sare, nga ghirtaran diga tab tsitarbiyo nkayud kaya ghirtare mbughaf itar ka gahaɗa wurka dik tighale ngiga ya arvare ya mbule ig thithiɗe ngig thaguwe ngig ya gune ya hana zikzikan dik tighal yahine, kuma ya hiɗik hidikana dole se tsuho tsiha it are ngig ina kwarud kwara arvere nuvu da, to nahbaha zighar nuud nahbaha what yatsinbiyo da whaba whagar varinki dak tighal biya an kiɗ kida dig tighale a ghada va ghadava tare, to sai whaya sare tsa ndikira whaya sare to wuaran mbulan viya viya mbul guwa av biya vilv an inyaviya mbule eh uhaya arvare nahba whaya tsubi kuma nan viya ah ye mbule an tsuwa tsuwa tare amma da ghara tekel keɗina. Sai dayakavda itar whaya sai ki tsar war tsigine bigin vaga da adigno, to ya wur yahaya dik tighale ngitaran an gu yav ka fatsiyabiyo sai kivide se viɗga vaka bigtar shigawalo ngig suse, ina ka arud susane taka tufe sussma avekha da da dan nga udbi, ka ɓadal da ghire da ngig ude ka harkash ni hir kusavane ngig taka tufe, tihba dik tighal ka a huɗu bi da hiɗuwina ngig taka tife, da tafa tafa ngabiyo wur ngig ti hidirin tsehe ngiga wara hitirin tsihe ngiga hitirin tsihe, to yan kam ndik bub yene tiha yan ka ndu du ada yahaya ke dik tighalma a ndiga diga thadghirin hidikane tsa uda tsa whaghene tsa zireghune ud hiɗikin ma tihaka, amma nduwe yena wara bub yen tama eh dik tighal yene ina ndugud yen to wara in tsihe ngig intsihe ngig taka tuf jha ɓab ɓa kada viya viga niha, to taka tsan hafsa are ngig ina kwarud kwane ngig havan ti fe havan us manine jhakaka ni tufe da higin ti hava yahaya dik tighale tahba ka vigan ud sigama tihba ka viganbi da thalga thilabahabiya. Uda darva ndivenha da ɗihavin da havsar na <hesitation> kiɗa ude yene yen tsugune to yahaya zik dik tighale nga ina zikk uɗalabi yankwara yin ya tsakulɓina hald digitine haya ya arvare, ngig kasar are vor ba suktare wurya hitirin tsihe ga b elengwa ya lukuve an ngig tare ya hine ngiɗan kug ufatare yaha dig tagha le tinba itar ka vigan bigu ngigina kwarud kwarane, ɗhigwa tighal nuvuda to yanma arvar kiɗakiɗa ghida ɗhi gwa tighale a whaya hir sare, amma da nigharfa ngwagwada dhigwa ɗha ɗhighe ga to ingidan tighale ngak ngida kiss bi ɗhigwa tighal mur dahan tife to yadik zik zikane ya vare ga mbule itarran ak id yene ziya melah mbugve meleh mbu gve duna tsinbi tsa thatha ngumaduwin haya da nighine ka yat yur shahvaya tife ba zik thau tif ni yenet amma wura arvaren an kiɗa kiɗa, amma yahaya ka dig tighale an kiɗa kiɗan ghirsar tsu gune, amma zikane arvaran an kalaka la dine ghir sare tahba ghirsar ka ar var bi arvare ine klana thatha kowar to mbule aghidiva da ghidiva da ghidav gin digite vize himɓinin tiyan kasan arvare. Arvare har thatha ankala kalo amma mbule da kidgin digite vize huɓuwune da hubuwin vize au jhala ndiken ahba dige manin bi halak vizen ah himbin ti hiɓa wurka halak vizen ah himbin ti hiɓa wurka dik tighal tsugune kasan dik tigh ahe shir nuve sin sihe ngig ndiken tsak wargaka kwarane ngig yahaya dik kaf atiya ngig yahani dik ki vide yahana dik viɗkina tsabud bi ndaga viɗ bi tihbaha ka nightiranbiya, amma yahana kwarud ndigal ka fatsiya nuvuda yen kwarga yan hiɗine ya yaghe yaghe ya tsakulbe ya lukuve ya belengwa zik yi bulguwina ziya ya hitirintsihe zik ya uva ya warine to yahine indig fatsiya yahine, ammaya mbule da nighatirine nga mbula ɗuwaɗu yahinbi ziya zigharna kwarak an whai whai duva tare yahaya hupaɗ masa tare yahaya masan hupaɗa tare yahaya vize n hupaɗa tar to ya mbula.